Ny raha tsy adiñoko to- tokoñy ataoko añaty kitapoko zañy. Da voalohañy ny raño, mañaraky añizay minday fañafody maromaro avao koa zaho fa tsy raha haiko na hahazo añahy an-dalaña añy. Mañaraky zay minday lamba aky hañovako akanzo ndesiko iñy zaho.